أنا كان نبقا جمعة كاملة ما <hesitation> ما عندي ما نعمل سبعة أيام وأنا <hesitation> ما عندي ما نعمل، في النهار الاول <hesitation> نمشي بحذا أمي نعدي بحذها نهار كامل، في نهار الثاني نخرج انا واولادي نعملو جو في نهار الثالث نمشي نحوس في النهار الرابع نمشي بحذا أمي في النهار الخامس نرجع نحوس والسادس كيف كيف وسابع نرجع بحذا أمي.